Kalau ini misalnya nanaak pas ita tunu sesena boma nana'ak kala ini putu ni tasu na untuk ita bersihkan sona ini ita poa oehanas terus ita ini rendam pake oehanasa nanti kalau ini ho ita tahani ana noe sona ita bersihkan leo te barisi.